<hesitation> pentiroowo nii mbiyataa ɓurata kan sabi pase jimi mi wanaa jimoowo mi wanaa jiɗɗo jimi. Peentir ne golle non taweteeɗo neɗɗo ana waawi gollude ɗun golle sembe terɗe. <hesitation> Sabi no mbiimi nii, golle fuu mo neɗɗo gollata, tawee aɗe yiɗi ɓuri.